मेमु चार तिरा जुत्ता छिन। यो त जन मैं आराम से जन भेर फुन घूमण छूं जाणूं, अपणी गलि मां घूमण छूं जाणूं त तेते मैन कपड़ा जुत्ता छिन धौर्यां। सी मैं बाटा बे ल्ययूं छो। हका जुत्ता मैन आराम जन भेर घूमण कखि ओर जगा शहर मां छूं जाणूं त सि जुत्ता भी छिन धौर्यां। दूसरी ज्वोड़ि चि स्या जुत्तूं। स्या रेड टेप की ज्वोड़ि चि। तेका बाद ऑफिस जाणों ते मैन चमड़ा जुत्ता छिन रौख्यां। तूतें मैं रोज ऑफिस जाणों ते पेरदू। तेका बाद मेन सुबेर मां दनकणों ते, जन जॉगिग ब्वोलदन जेते। तेते मैन स्पोर्ट्स शूज छिन धर्यां। सि भी बढ़िया छिन, त यि मैंमू चार ज्वोड़ि जुत्ता छिन।